أتوقع إنه القطط هي اللي تشبهني صراحة، القطط فيها إنها تعامل اللي قدامها بنفس الأسلوب اللي يعاملها فيه، مثلاً إذا كان صاحبها يرعاها ويهتم فيها ويقدم لها كل الرعاية والخدمة اللازمة بالعكس تقدمله كل خير، أما إذا كان مثلاً يعرظها للظرب للجوع تنقلب عليه وتصير عصبية وعدائية جداً، أتوقع إني أشبه القطط.